सबै रक्सि का स्वाद फरक फरक हुनान, क्याकि भनेपछा यैमाइ प्रयोग भ​एका अन्न बालि फल्फुल हरु अलगअलग प्रकार का हुनान यै लाइ पकौने तरिका बनौने तरिकाले फरक फरक हुन्छ । तब अलग अलग रक्सि को स्वाद फरकफरक हुन्छ ।